Po este dai quindici ai vennt'anni l'e s'etadi de sa giovinesa, de sis spensieratezia. E poi a ca, in dommo de mamma e babbu <hesitation> sa cosa fu prusu <hesitation> pru serena. Non commente candu una si sposada, tennede is pistighingiusu de ua fagmiglia. Invece, tandru este una etadi meda bella chi a torrai indietro a cussa etadi.